मिट्टी के इस्तेमाल से प्रतिमा बनाने के लिए सबसे पहिले मिट्टी में पानी डालकर उनका गीला कर ले। उनके बाद पाँच समान आकार के गोले बनाये एक गोले को आसानी से बनाये और आसान आकार दें दूसरे गोले पेड़ बनाये। और उसे आसन पर रखें तीसरे गोले को दो बराबर हिस्सों में बाँटे। हर हिस्से से पैर और हाथ जोड़ दें। चौथे गोले से सोंड और नाक बनाये पाँचवें गोले से लड्डू दाँत मुकुट बनाएँ । इन सभी हिस्सों को जोड़कर मूर्ति तैयार करात जा सकती है।